Idan tlaci ko təmakwa ci kaa bari di ci kaaya naa aci ii dawa gəri, ku zəga naa raakan naa aci nən, ko da ika ci aa wiita jama'a, zəga du su ci kaa bi naa be aa zəbta miya gəri aa dlama naa aɗan. Aakwa ci akaa bari tiici ta naa sa, ka tare naa ari nən, ko da aa kunu asək iika naa ci nən sa tatku cema si uban gida ga. Kai iyu man səna naa vəru da sutku ndaa ramau maa zaabamu aa kalau, amman na vərən ga ii pata na tasak shi aa ri dawa aa pata yaaye, naa yo naa raabi jigaɓ men naa zəgər men na nuuci aa rawa ba da miya ga. Dlamən ngum naa lissap iyu maa kada maamu nda ntu gəshi yaayi idan aa yarr data nakshin ashe kasən gu aa yarrdata bai, aa dlamau gu kaada cewa zəga naa iyu, aya da wunyi man as pata amman dək naa kaasən idan iyu ga naa vəri patau nən, se na gayi ɗak shi nən, da miya gagu aa lawa bai gaaɗa da yake naa barik shi aa tau aa sau. To haka gusku faayin marmamin gu yaaye ka nən, ko aa rawan zəgo du daga na dlamu naa raman se piime iyu. Balle nəngawo tən wate kəri rashi ankal baya, ɗagai ngum kaabari tau naa sau ngum aci ancu ci bai balle maa nda ramu maa faayin. To amman gusku faayin gu kaka kaa nən, to na kəma naa wura ga bi tənu aa rawan yaaye to se piime iyu, balle ngum naa mi waarra se dlam aaɗan faayin gu gusku naabai, usku faayin gazau kaakənai amman dək nap kaasən se dai kəma matsi ga bai. Gusku sau men na naawa aa wənduwa amman zəga du, dən aa raamaui maa waane gusku tən aa wənduwa bai domin be naa dlamek shi babu dlamek shi bai balle da zəgi cewa akshi ɗagai man ji ri gərin akshi da tai naa tləni. Dən gusku kaakə tlau gayi tən men, nən maarra aci ji ri gəri iyu gu bin, to akshi aa dlama nakshi gamɗaya, se aci rrəɗu bəlan da ca aɗa gəri. To Alhamdulillah.